नाच भी बहिते प्रकार के होथे। जो अलग अलग देश अउ रवैया के हिसाब से होथे। नाच जो में जानथो ओ हवे कथक भरतनाट्यम। कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, अउ कुचिपुडी।